Shangafuma handungili ngaenda ngndu kuangi kutatre vandu ngivaishi ngendakanisa. faadaro ngiishi ngeansa ikolya fo vandu vengi ngevamanya ngaveansa itetre navo.